<hesitation> Araka ny finoana malagasy vintana de agnisan'ny manan-danja manana plaseny amin'ny amin'ny ologno araiky indrindra amin'ny resaka fitadiavana na fahombiazana, <hesitation> ôhatra izy igny koa mis- koa olo magnambitagna na tsara vintany kôfa magnagno raha araika izy manjary fôgna, mil- raha jiaby ataony manjary noho ny vintananazy tsara dikan'izany magnana anjara asany tsara ny vintana amin'olo araiky.